E kaltër e errët më kujton oqeanin e thellë dhe hapësirën e tij. Është një ngjyrë çë përfaçëson stabilitetin dhe sigurinë, duke bërë të mendoj për momente qetësie dhe forcë të brendshme.